<noise> E! Io moa k fa misy gn voajanahary <noise> fa haitegna fa talenta. <noise> Da misy avo koa gny fianara. <noise> Laha miezaky anao zay da mahay azy soa da <hesitation> mianatsy azy am tele na mianatsy azy am gn tambazotra gn tserasera io. <noise>